اول حاجة تفصل الكهرب. ثاني حاجة تنتظر نص ساعة علنية هذا الفريون. اه ثالث حاجة بتفضي الثلاجة تماما. اول شيء تفضي الثلاجة تماما تماما تماما ما تخلي فيها ولا شيء. ثما تخرج الدراج برا. اه تغسلهم. اه سواء بالموية او بماء حار او سائل او شيء ثمن اخر حاجة انك يعني ترجع كل حاجة مكانها تصبر ساعتين وتشغل الثلاجة مرة ثانية